<hesitation> මල් වර්ග ගත්තොත් එහෙම <hesitation> මල්වල තියනවා අරලිය මල් <hesitation> ඊළඟට වතුසුද්ද මල් <hesitation> වද මල් <hesitation> සමන් පිච්ච මල් <hesitation> ඇන්තූරියම් මල් ඊළඟට රෝස මල්, රෝස මල්වලත් සුදු රෝස, රතු රෝස එහෙම කියලා තියනවා. ඊළඟට ඩේසි <hesitation> මල්. <hesitation> තව බාබන්ඩේසියා <hesitation> බෝගන්විලා. <hesitation> ඒ විදිහේ මල් තියනවා. සුරියකාන්ත මල්. ඊළඟට ඔය තව අපි ලොකුවට නම් දන් නැතත් ඔය <hesitation> මොනාද සැරසිලි වලට එහෙම ගන්න ගොඩාක් ලස්සන මල් තියනවා. <hesitation> පුංචි පුංචි <hesitation> පුංචි වර්ගයේ මලුත් තියනවා. ඊළඟට විශාල පෙති තියන මලුත් තියනවා. ඒවල දැන් පාට පාට විදිහට තියනවා නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් <hesitation> ඒවා තමා මල් විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ.